I koʻu manaʻo, mamake wau e lilo i kupua i hiki ke lapaʻau ai i kekahi mau ʻano maʻi no ka mea oi aku koʻu ʻoluʻolu e kōkua aku i nā poʻe e like ʻole, a ʻaʻole wau ʻoluʻolu i ka manaʻo e hoʻaʻo e kauoha i nā poʻe e hana i koʻu makemake, ano ʻe.